Men baland ovozda yordam so‘rashga harakat qilardim yoki minoradan tashqariga belgi berishga harakat qilardim. Boshqa insonlarning e'tiborini jalb qilish uchun turli usullar, masalan, narsalarni tashlash yoki xabar yozish bilan birga yordam so‘rardm.